Ko dlədləɓətə nda kuma laku nda ndo ngya ndo uya piyarɗufəu aku pama nji ti, ngwa nda ngya na pəla akur wa ama nda ngya na piyarɗufəu nda ngya na salama ku pama nji ka ga ku batəbatər bəji dede na ndəu gi uya ɓəlsar a huɗər hyelləu ndəu gi uya pi nda ba anawa so kwa burge ɗa dəhə sə ingə ya jiga nga aku ngya nda yo ngya aku dunəya ku wi sə nda hyella ɓatlə ndə kari sə ingə ya jiga nga kwa vala ɗa mənakəu aku ngya ɗa ololəu tun ba ɓwanya hyell ba so tlər bishara hətə nyi tə ya tamkar yo məra ga hyell kuma cha vala ɗa cha vala nguli ɗa kuma nda rika ngatə sə nda yo dəkar nda nda fəu ku tləra wi nə ya na hətə tə ya na dufwa ya yo mər tlər hyell ka ga ya uya pi nda ba anawa naya ma a kwa i ya nda go təlkur huɗamələm nga ga hyel cha vala ɗa aɗəmja. To yo ghəya ndər a təkəra zwa wi nda ya na zwa kwa burge ɗa aku ɓatlə nda hyella ɓatlə ɗa gama mya ada ɗa nanda na ama ɗa nanda nga dlədləɓətə ɗa zwa ənda tlər mənakə nga aku ndəu wi nda hyella ɓatlətə ndəu gama ku haaɗa sə nda məna fiya biyaman mən nacha nga Zwa njirawawa a fiya biyaman nda sakanda gama nacha ngə kwa vala nda aku ngya nda ndo ngya aku dunəya na dəhə ɓwaɓwatə nda nda gwa kwa ndo uya sə sakanda ndo gwa zuya ndo shi ni ndo shi piya ku val nacha ngə kwa vala nda ma vanya səa ɗa njo gwa arə njo wurandə sə nda ni sakanda kuma hə i <hesitation> mai kyau hyella fəkər albarka nyi sakanda oaloaləu anə jirawawa a kəmənəu nacha nga gwa ati ma ndəa gwa zwa cho uya sə oaləu ho mərə sə nda a həu nyi ni lalura nda a həu nyi ni to ya ɓəla ndər kuma a təkəra maganar makaranta akaranta sə nda kwa vala ndə oaloalə ga ma ka fəu kəra kə kwa ku kəratsən kunyi gama <hesitation> maləm kəea nda dlədləɓətə ea tun nda ea ɗaka ghəya aku pəramari səkuləu ngə nda dlədləɓətə ea ənda eo ma i nda dlədləɓar ea kəratsən nda dlədləbətə ea komi ngə ea cigaba har ea nda həa har ea wurandə pəramari nda ea təra ka biyama ka biyama har ya nda shili tə mbwa nə təya tə na makaranta vala ɗa ti oaloaləu aku ngya ɗa gama nacha na nda gwa atə har ya uya tlər ngwamnati yo mər ənya na Ngə ya ɓəla ngya kuma ngə ya dlədləɓə nə nguli ɗa ba a sakana a təkəra dlədləɓə ngə ya a nə nda gama ya oal ya la a vala nyi aku ɓatlə nda hyella ɓtlə ɗa oal ya la a vala ya la a vala nyi aku ngya nda ya ngya oal cha vala ɗa aku ko ndər nda yo ndər wi nənnə sakana makaranta nga vala ɗa ya təra kyo pama nji ya ki gane ənda njo ngya yo nau ndər ku pama nji ya ma ka ma i naɗə ku sə wi inənnə kwa vala ngha ya ɓəla ndər ku təkəra bishara oal cha vala ɗa ku ngya nda ya ngya aku dunəya na gama masamman wi dəgaukur nda njo rika hətə ɗa aku nəu nda njo kwa nəuwa vala ɗa tə cha oaloaləu gama kwa rika gwa atə yo uya piyarɗufəu aku ya nacha nga gwa atə kuma ngə ya na kuma bishara oaloal cha vala aku ngya ɗa gama mya mada huɗa yo tla yo mbəɗiya likatəkatə nə bishara yo jangati ko lari kər huɗa yo tatla naya kuma ngə la a tsa atsa a tanyi ya dlədləɓətə nyi ɓwanya hyell na anə nguli ɗa yo rika dləɓə dlədləɓə kuma a nə nda nanda kuma a da nda kəpaliya ɗa wa kwa na a nda gyaɓəkərəu aku sə nda eo rika məra ana valar hyell ngə kuma wi nda yo rika pətlənya a əkəra kərɗa ana təkəra ngulisha a da hyella na a ku cha ya yo rika gədi a tsa cha ka ga cha vala ɗa na nda Laku nda cho handə nda tə ku ɓwanya hyelləu laku nda cho char nda laku təwa ɓwanya hyelləu laku nda ndo gəziya ti laku nda piyarɗufəu ɗa aku jigadəma kənda naya yo rika dəkar nda ənda njo ma i ku pama nji nakə ndəu əngwa ka da yarda ka ngya ana həkər wa ama ka yarda ka ngya ana tashikər aku pama nji dede na hyell na kərnyi cho handə ngə gi so nacha ngə sə nda ya lədləɓətə aku ɓwanya hyelləu aku bishara cho cha dlədləɓətə ɗa laku nda yo ɓwanya tə aku pama nji gama mya ma eo rika ma i naya yo səhimi da nda njirawawa a kəea nda biyama akwa ɓwanya a nə ea yo rika səhimi ənda ndo ɓwanya yo rika ndzama ənda ndo fə hya nda naya kuma ngə ya dlədləɓətə a tsa njirawawa a kəea ənda ko fə hi ku pama nji ənda ko ɓwanyo pama nji ənda ko tashiya kərngho pama nji ngə ya dlədləɓətə tsa njirawawa a njir bishara kəea ngə ya la a tsa atsa a tanyi naya ma a ya dlədləɓətə nyi nə nguli ɗa ngə ya lədləɓə nə nda ba a sakan ma a təkəra dlədləɓə ta ɗa dashike tsəutanyi ngulisha a o ngala ya ngə ya gədi ja a tsa hyelləu laku nda cho char ɗa ya dlədləɓətə nda sə mənakə ti əngwa cha da char ɗa yo dlədləɓətə nda sə ɗimi wa gama vala ɗa tə bishara oaloaləu ku gya nda ya ngya gama dəhə damuwa nda yo rika gwa kwa kəl hyello həbiya ɗa kwa, Dəhə damuwa nda yo rika gwa kwa kəl hyello həbiya ɗa kwa ma cha a ya ngya ana bishara wa tsa a wa a hyell do həbiya ɗo damuwa wa ama hyalla la ati ngya nda yo məra cho rika la a damuwa nda yo gwa kwa cho həbiya ɗa nacha nga gwa atə ngə ya na bishara a burge ɗa ti ɓwanya hyelləu aku ngya ɗa aku ɓatlə nda hyella ɓatlə ɗa aku ngya nda ya ngya aku dunəya oal valar bishara likatəkatə nə bishara aku pya ya tsəu yo na naya kuma yo nar nyi usaku nə hyelləu ana wi nda cha ɓatlətə ɗa ɗang nji inda nja yah ea nə nanə sakana a tsəu da ənya nə wa ama nanə a a anə tsəu ta ɗa na pi ənya yo nar nyi usaku nə hyell ja yo gədi kuma cha vala ɗa ana nguli ɗa inga nda ngatə na a təma har tə bəji nda cha shirya ti cho ngatə ea fə ənghəu chin nda yo chima kowane ndəu cha gi uya pi na a da kəl naya ma a wa ya a da kəl nguli ɗa wa ama ku ma i nda eo ma i ja ga hyella vala kowane ndə cha uya pi na təlkur huɗamə́ləm nga kowa cha gi uya pi ənghəu pahuɗəkər mba pahuɗəkər pərtə nga kowane ndə cha gi uya kər usaku